Meredan anoma a, mebɛdan akonkoran. Akonkoran wͻ ahosu soronko koraa. N'ahosu no ma no ho yɛ fɛ na yɛdze n'ahosu no roto nkyɛn a, mebɛdan akonkoran osiandɛ wͻyɛ aboafo. ͻwͻ mu dɛ binom hu hͻn dɛ wͻyɛ ewifo na emi m'afamu dze, muhu hͻn dɛ wͻyɛ aboafo osiandɛ dza awo mmpɛ na egya to hͻ no, wͻba bɛfa nna wͻdze akɛma obi a ͻno so woehia ͻrepɛ bi.